Bueno ät änhpa't este tujta ora nn- hay vece paka'kojmä änhpa't mas, pero mas sa'pa't namtzuti por que ijtyaj äj animalito y tiene wa'ku't e'syaju, jiko' ntatä muspa äwä mas y katä änhpa propasado tambien tu'pya topya'pa äjtyä ncuerpo y tzyäjkapyatä mal, jiko äj jejtzyeti't änhpa, jenyanhkä'.